مرة كنت بمكان عام, ولما قمت وبعد نص ساعة, أدركت أنه أنا نسيت جوالي هناك, وكنت خايف مرة, لما رحتأعدت أدور على الجوال, ولقيته سبحان الله بنفس المكان, حسيت إن الحظ وقتها كان واجف بصفي, و <hesitation> سبحان الله يعني.